די וועג וויאזוי קעמלען קענען איבערלעבן אזוי לאנג אין א מדבר איז אז זיי האבן אויף זייער רוקן א גרויסע פלאץ ווי זיי קענען האלטן אסאך וואסער. אויך האבן זיי לאנגע איילעשעס צו העלפן וואטשן אז די זאמד זאל נישט אריינגיין אין זייער אויגן.